أكثر شئ طريف شفته كان فيديو عن بيسه تحاول تصيد فار بلاستيك لعبه و كل مره تفشل يعني تصرفاها چدا مظحكه تحس إنها مركزه و مع ذالك تطيح تدوخ و هى تعرف إنها لعبه بس تطيح و تدوخ يعني هذا الظحك ما توقف.